Esistunu cintinara di razzi di cani, di tagghia granni, media e nica e ognuna havi qualità diversi di l’autri. Taluni razzi su cunsiddirati di tutti comu li chiù beddi. Tra chisti lu pasturi tedescu, lu labrador, lu barbuncinu, lu vulpinu, lu dalmata, lu san birnardu, lu mastinu e l’alanu.